والله أتوقع عمر السبعة وعشرين بالنسبة لي هذا العمر أكثر -أكثر عمر فيه حماس وأستعداد للمغامرات ، ويكون الإنسان عنده شغف ،وإستكشاف للحياة ،أقدر أحقق أحلامي وطموحاتي ، بعد في هذا العمر أكتسب مها-مهارات جديدة بسهولة إذا أخترت سبعة وعشرين بحس إني أعيش فتره جميله مليانه بالتجارب <hesitation> ال-الفرص المثيره.